Jna la ndide'e jna la jna cha'a jna ndu'u jna ndasua jna jna jna thi jna rithunkji largo si jna ngji este jna thi jna jna thusan 'ñu es un je nala este sine jna sine na pero ts'e na la ngaxeen ntha thji ngaa tse'e la thie tse este thie pero che jna jna yaa la tun jna nuntheruanda' tlapacoyan veracruz nunthe ruanda ra migua tsinga la thuchjin ta nda banchiangia mee nke'e nke'e thuchjuin nk'e tuñira tanda runa la ja ke'e ja nuna jandruna la i la jia'a thu sineni y lajna thau thi sithje xijna jna hasta jni bichji tse tanda rusen nthatsan xan mee jna chi jna. A la ndaru'u se la mia la jna manzanu yaa th'i jna ruee seen iyaxii ya xii casi thuchjuin yaaxi jna yaa la che jna jna yaa la mi xa'uan ndajna la pero nchi jnaro je' ya jea jna la thuna ya xra'ua ndajna uu nda xe'ena hasta tsukjin thu'una por qué taxi chejna tandabii na la ndasua a nda bila jna este <hesitation> jna ritunkji ndabii na jna ndu pero yaa la ntha che'ia na yaa ja la the ndaxra jinthe para ngunyee ngu yaa dunde'e na jna yaa por qué jna yaa ya che'a nda jna para thi ndaxra jinthe para yaa jine chujni yaa nchi bik'uan chuchja na la ya nchi tuen a ta ji'i la yaa nchiixin nuunka nthasxera'u naa ra ndajna che para ndaxra la n'e porque yaa thu che jna ya thi la ena thena na la ru thena na nda la jna nduche 'ia ta a ta ya runde che' 'ia na runde la a taena the' ne ena jna che' 'ia la ya la taxra jin ndisne thejna e ya la ya ta la ya nchi nch'ena ye iyen yen nguji thu th'ena nguji yen nguji la ya ya nchi nch'ena e thi. Thi chjana binkuna chjaana ya sala yaa nchi biana ya nchi bena ya nchi a taji la ya nchi siberu jinda la ncho chunda kjee nche nda taxra xingi nda ila nda la ithena na yee nda nda thji pero nda thji nda thi thjii je'a thi' it'ona jna bituji na thu'una jna thii la xruxriduxin jna chila gath'u thi nu ne la yaa chi ngath'u jna la ndaakje'en nchijni ndakjeyii nda xraxingi nda ji'ia th'una jna xrinchi bithujin bithujin na th'una jna jna ala ine'e yaa nchi jnde then bijna tanda thji'u guaya chinee ntha la thiu nthe chru chru nunthe ja'an thjiu'u chi chu ja thjigu thi thuts'on jan, thjigu thi <hesitation> <noise> thi an thu thu thi thu <hesitation> kexreen di'in thu yaa nu pasas. Yaa miruaa a ntha xan ngiva yaa pasas se'e cha pasas yaa yaa thu ya ya thu t'uye a la ta la para yaa takjan the ndaxra ndaxra jinthe yaa nchi ya sala yaa nchin a taji la xra nchi pero ayaa la chjena yean ixin nisua' ean ya la jinea xan yaa nunaa yaa ke'e thi nch'e na ji'i pero ja'ana thi chja la nch'u nchi nchi na binko na na yean la thjiga chu lath'u ruu chu guthe chu guthe la thixin ra'o ya la tha thasin yaa taseen para ntha the daxra jni ndaxra ndaxra jinthe ndaxra ndaninga ese de rusen thjigu xin thji chujni kina a a si ndaxra ndaninga sine na ru yaa esole yaa sine na ru yaa la ese ndaxra ese mole poblano hasta nombre trae ese ndaxra jma ndaxra uxin ndao ndaxra uxrar'ua, usin ndaxra jinthe ndaxra ndaninga sine ndaxra ndaninga u yaa ndaxra sine na yuu nii chini tancha na nena o ke ya ndaxra thu thuchji ata ndaninga yaa ya th'i ndaxra yaa thi la ya nchi ndaxra be bikon na nchu chjana a na <noise> ni bi k'uan ndexin nde bik'uan la nanu. Nano nia nkago ku yaa tu yaa ndao xi bik'oan ye ndao xi bik'oan nda xingama na nda bik'oan xra nch'i thi ndathe xra nch'i thuena thuin tjoa jna na para nye nyega sajun na nyega tsuchina para sajun yaa la nch'un ya ixi jila ninda xra xingi jila nda yen la ndat'u jan yen la ndathe'na na ndathi nda tiola ndant'ila ndaxruthu xiun ndayun nchi nche ru a xra chena yeti ndar'an mila a yaa i n'en la ya ya irjo yaa ndaxi r'an ya ya nchi ndaxra.